Ny fomba fanaovana sôsy vinaigitra amin'ny salady dia arotsaka aloha ny sira izay afatra mba ahafahana mandena azy amin'ny alalan'ny vinaigitra dia asina menaka de aveo araraka anatin' ilay salady le izy.